प्राय मान्छेहरू छकाल बासाइ भात खाना छन् । तर, मेरा गाउँ भने छकाल भात खाना छन् । बासाइतिका रोटा खाना छन् । उँ उँ दिनतिर खाजा खाना छन् धेकाइ । रोटा बनाउने बेला हम्ले के के अद्दो पड्डो छ भने सुरुमा तेइको पीठो मिलाउनो पण्यो । गहुँको भने गहुँको पीठो ल्याउनो पण्यो । घोकाको हो भने मकैको पीठो ल्याउनु पण्यो । कोद्याको हो भने कोद्याको कोदोको पीठो ल्यायो भने तेल्लाइ एक बाटामी राख्दो पण्यो । बाटामी राखिसकेपछि तेल्लाइ आफूलाई कति सहज हुनो छ बनाउनाइ हाल्लेबेला रोटी हाल्ले बेला गोलो गोलो बनाउनो पड्डो छ । तेइभन्ना अगाडि पीठो मिच्चो पड्ड छ । पीठो मिच्चेबेला आफूगीलाई सारो चाइने हो भने पानी कम हाल्लो पण्यो । नरम चाइने हो भने पानी कम बढी हाल्लो पण्यो । तेइ भएर पानी कमबढी हाल्ले त आफ्नो रोट रोटी हाल्ले बेला सजिलो जसो लाग्दो छ तेइ अुनसार हुन्छ । आटा आटा वाउँटि ल्याइबट ल्याएपछि त्यो आटा मिच्चो पण्यो । मिचेपछि तेइलाई गोलो बनाउनो पण्यो । तराइनामी राख्दो पण्यो । ठेल्लाले पिथाद्दो पण्यो । रोटी पकाएपछि वाँउछि दुएइ हणतिर पकाउनु पड्ड छ के रोटी एका हणतिर रोटी पकाएपछि निको हुनैनन् । एकहण एकहातले ताली बज्जैन भने जस्तै रोटी पनि दुएई हणतिर पकायो भने सजिलो हुनो छ । पाक्द छ रोटी । राम्रोसँग पकाउनो पड्ड छ । आगो बराबर लागउनो पड्डो छ । ग्यासमी छ भने ठिकै हुनो छ । आगामी हो भने चाई बराबर लाउनो पडडो छ । काई दरुवा बढी लागे भने अलिकता पोल्लिना सम्म हुना छन् । तेइ भएर राम्रोसँग पकाउनो पड्ड छ । काचो राख्तो हुनैन्न ।